ซุมื้อนี้เขากะกะเงินโอน โอนอย่างเดียว บ่มีแล้วกะเงินสด กะเลยต้องเปิดบัญชี

คนผู้เฒ่ากดเงินบ่เป็นดอก กะสิกะลูกกะหลานนั่นล่ะไปกดเงินให้ เทคโนโลยีผู้เฒ่าบ่กะจักดอก

บัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วกะเงินห้าร้อยนี่ล่ะ

บัญชีกรุงไทย มันมีตู้กดเงินหลาย

บ่เคยปิด ใซ้อยู่ตลอด

ขอสแกน QR code

บัญชีกสิกรไทย กดเงินง่าย ฝากเงินกะง่าย

สำคัญอยู่ คันบ่มีเงินสดกะโอนเงินในบัญชีในโทรศัพท์ได้เลย

ป้องกันเงินเหี่ยจากบัญชี

เงินเดือนออกกะไปฝาก เหลือกะเดือนละสองสามพัน

ฝากผ่านแอป มันจั่งเร็ว บ่ต้องไปต่อคิวอยู่เทิงธนาคาร

สบายคัก รวดเร็วทันใจ

บ่ต้องไปเขียนเบิกเงิน เขียนเอกสารอิหยังให้มันยาก

เตือนเรื่องเงินเข้า เงินออก จั่งสิได้ฮู้ว่าเงินออก เงินเข้า เวลาใดแหน่

กะอยากให้เร็วอยู่ ยามโอนเงิน จั่งบ่ได้ท่าโดน ⁠

กะง่ายอยู่ บ่ต้องถือเงินสด ย้านขโมย ย้านเหี่ยอีก

กะสะดวกสบายดี โอนแล้วกะให้เขาเบิ่งสลิปโลด

จั่งบ่ต้องเสียเวลา ยากลูกยากหลานให้ไปกดเงินให้

ต้องมีความปลอดภัย ย้านเงินเหี่ย

อยากให้เป็นภาษาไทยหั้นแหล้ว อ่านภาษาอังกฤษบ่ออก

กะสะดวกสบายขึ้น กดเงิน ฝากเงิน กะบ่ต้องขึ้นไปธนาคาร

มันดึงกินเน็ตหลายโพด บ่อยากให้มันกินเน็ตหลาย ยามเข้าแอปมันกะเข้าบ่ได้

มีกะดีอยู่ เขาจั่งสิบ่ได้ต้องลำบากโพด

ย้านแต่เงินเหี่ย ในบัญชีน่ะแหละ

มีคำแนะนำกะดีอยู่ คนเขาบ่เข้าใจเขากะสิได้อ่าน

เข้าใจง่ายอยู่ เป็นลักษณะของธนาคารแต่ละธนาคาร

ปลอดภัยอยู่ บ่ต้องถือเงินสด ย้านโจรมาขโมย

บ่ต้องมีกะได้ คนอีสานเขากะอ่านเป็นภาษาไทยนั่นล่ะ

จ่ายค่าน้ำค่าไฟ จ่ายค่าต่างต่างส่วนโตในชีวิตประจำวัน

บ่น่าจะมีหยังให้ซ่อย มันซ่อยดีอยู่

คันแม่นแจ้งล่วงหน้าว่าธนาคารสิล่ม กะสิได้ไปกดเงินมาไว้

บ่ฮู้คือกัน ไปทางใดฮู้ดีเบิดหั้นล่ะ

ดีแล้ว บ่ต้องปรับปรุงดอก

บ่มี เพราะว่าใซ้แต่แอปกดเงิน โอนเงิน บ่ต้องมีบัตรใซ้ได้

บ่มีดอก ใซ้แต่โทรศัพท์นั่นล่ะ กดโอนเงินใซ้ได้

ใซ้ธนาคารกรุงไทย ใซ้ใซ้ง่ายดีอยู่

บ่ฮู้คือกัน ข้อยบ่ได้ฮู้

บ่ได้ใซ้แล้วซุมื้อนี้ ใซ้แต่แอปธนาคาร กดเอาโลด

มันกะแล้วแต่คนกะ คนสะดวกสบาย

ใซ้ในห้างพู้นล่ะเนาะ ซื้อของหลาย

ใซ้แอปสแกนอย่างเดียว บ่ใซ้บัตร

ใซ้บัตรดีกว่า บ่ต้องถือเป็นเงินสด เดี๋ยวมีโจร

ย้านแต่โจรมาจี้ คันมีเงินหลาย

พกไปอยู่ สะดวกสบาย บ่ต้องถือกระเป๋าหลายหลายใบ

จ่ายทางโทรศัพท์แหล้วเนาะ ง่ายคัก

แจ้งความ แจ้งธนาคารอายัดบัญชีไว้หั้นล่ะเนาะ

บ่น่าจะมี ส่วนมากเขาบ่ฮู้จักดอก

คือสิบ่มีดอก บ่น่าสิฮู้จัก

บ่มีดอก ส่วนมาก บ่ฮู้จัก

ถ้ามีเงินฝากหลาย กะสิแนะนำให้กะอยู่

บ่ต้องมีกะได้ดอก ซะกะแต่แอปธนาคารโอนเอากะได้

จ่ายเงินโอน บ่ต้องนับเงินยาก

บ่น่าจะคุมอยู่ดอก เคยจ่ายเท่าใด มันกะจ่ายเท่านั้นแหละ

เหมาะกับคน มีธุรกรรมใซ้เงินอิหยังหลายหลายพู้นล่ะ

บ่น่าจะยากดอก มีเจ้าหน้าที่เฮ็ดให้อยู่

บ่น่าสิยาก กะสิบ่เคยเปิดบัญชีหั้นบ่

ยังบ่ทันได้เคยผ่อนอิหยังอยู่

กะแล้วแต่ความคิดคน อยากกะกะกะ กะว่ามันคุ้มกะกะ

มันกะแล้วแต่ความสะดวกสบาย

บ่ทันได้เคยโทรอยู่

ไปกดเงินมาไว้

โทรศัพท์ไปเว้ากับมันโลด

เขากะน่าสิรำคาญกะอยู่ดอก

กะสิได้เข้าใจง่ายง่าย เว้าภาษาถิ่นใส่กัน แต่ว่ากะสิบ่เป็นทางการ

บ่ค่อยพอใจดอก มันคือจั่งบ่เป็นทางการเลย

ผู้เฒ่านี้แหล้ว ผู้เฒ่าเข้าใจยาก เฮ็ดอิหยังกะบ่เป็นพร้อม

กะดีแล้ว มันกะสิได้กะว่ากะมีปัญหาอิหยัง ปัญหาอิหยังว่าต้องแก้ไข

พนักงานโกงเงินคนไปฝากเงิน

กะดีอยู่ สิได้แจ้งปัญหาตรงจุด เว้าไปเลย

กะหวังว่ามันสิแก้ไขให้เร็วที่สุดนี่แหละ

แจ้งอายัดบัญชี แล้วกะไปแจ้งความพร้อม

แจ้งทางออนไลน์นี้แหล้ว มันง่ายดี

มันกะบ่ค่อยเหมาะสมดอก มันเป็นการคือจั่งไปประจานเขานั่นล่ะ

แจ้งทางออนไลน์หั้นล่ะ หั้นออนไลน์มันบ่ได้กะแจ้งทางโทรศัพท์ โทรไปเลย

มีกะดีอยู่ บางคนกะบ่กะว่าสิเว้าปัญหานั้นออกไปจั่งใด

กะดีใจ กะขอบคุณเจ้าหน้าที่

ให้มันแก้ปัญหาได้เร็วเร็ว

โทรไปเว้าคือจิง่ายกว่า

บอกธนาคารให้หาซ่างมาเอาออกให้

รับรู้ปัญหาได้เร็วแล้วกะเอาไปแก้

งานถึกทน งานก่อสร้างนี่มักหลาย งานใซ้ใซ้น่ะ

ค่าเทอมกะสิบ่แพงปานหยังพู้นเบาะ เด็กน้อยกะสิมีแต่คนเรียนเก่งเก่ง

บ่ค่อยมักปานใด มันเฮ็ดงานหลายชั่วโมงโพด

บ่ต้องไปดำนาเกี่ยวข้าว ตากลม ตากฝน ตากแดดให้มันฮ้อนแล้ว

เด็กน้อยซุมื้อนี้บ่ฮู้จักความอดทน อยากให้มันฮู้จักความอดทน ความลำบากกว่านี้อยู่